Leyɗe ɗee fu meeɗii mareede sona Ecoppi, Afrik meeɗaaki mareede. Ecoppi ana jatoraa… Ɗun yo huunde hayniinde e leydi ndii. Walaa fuu keɓɗo ɗun so wonaa kamɓe, wakkati nde Leyɗe ɗee maretenoo ndee.